توٚمُل چھُ بنٛگلہ دیشُک اَہَم کھٮ۪ن، ییٚلہِ زن بنٛگلہ دیشَس منٛز گاڈٕ پروٹینُک ساروِی کھۄتہٕ عام ذٔریعہٕ چھُ۔ بنٛگلہ دیشی رنٛنَس منٛز چھِ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ مبنی 250 چیٖز۔ سرسُک تیٖلُک استعمال چھُ عام۔